Ny klaksaonina <hesitation> dia <hesitation> fitaovana izay eo ambonin'ny bisikileta izy io izay misy bouton ahafahana hanairana ny mpandeha mba <hesitation> hampazava lalagna mba tsy hisy sakasakana amin'ny lalagna.